Ejúú e ngý’ jná jé lⱥ e faa’ ee a ‘náa lixen jan dsii o jan sÿÿ kiaa jná jö ‘naa lixen <noise> la áá bá kiaa jná ‘naa lixen dsii kiana, o xen dsii kiana kö’ kí ‘náa e ää kää kiǿ dxⱥⱥ kiⱥⱥ mare ‘la mare nǿǿ kí dsíi i jmⱥⱥ líi í sý’ pó tÿ kⱥⱥ xi ñǿ’ kieera, kⱥⱥ re kó’ kieera kⱥⱥ ejö ba fí kié’ exen dsii kiäna, ⱥⱥ kⱥⱥ kiǿ dxaa kiáa jö emare ti óora eajia’ jána o óora uɇɇ kö’ jmóo lii jö dsii <noise> exí xen i tⱥ’ i án kⱥⱥ rekó’ kieera kⱥⱥ axen i tén i ñín jná kⱥⱥ rekó’ ejöba ekiee’ e ‘naa na jö dsii. Jöto e ‘naana jö sÿÿ kö’ jö, jó sÿÿ i jmí’ ‘né’ lii’ jmóo mii jö sÿÿ i ú mareti xen kieera áá, <hesitation> ⱥⱥ lajy ekieera e ÿ’ ekiera ajia’ kuɇ júu e kóo’ jyn nóo lajyn <hesitation> jmóo e pilɇ’ <noise> jý ekieera lajy mó kieera lajy ejö fí kié’ jö sÿÿ i, bii jngý’n nóo jö sÿÿ i ejö ba fí kié’ e ‘naana jná jö xÿÿ.